تصور کٔرِو، بہٕ چھُس/چھَس أکِس ہفتَس تام سیاح پٲٹھۍ فرانس گژھان۔ بہٕ کَرٕ پنُن سوٹ کیس پیک تہٕ نِنہٕ پنُن پاسپورٹ تہٕ شناختی کارڈ تہٕ أکِس ہفتَس تام ضروٗرت پَلو تہٕ مُختٔلِف فوٹو تُلنہٕ خٲطرٕ ڈی ایس ایل آر کیمرا۔